एतिहाँसिक, सांस्कृतिक, बैज्ञानिक या कला सम्बन्धी सामान संकलन कर्ना, संरक्षन कर्ना, अध्यन कर्ना आउ प्रदर्शनी कर्ना ठाउँ ओहके संग्राहलय कहतियाँ । पुरान पुरान समान संग्राहलयमे संरक्षित करके धरल रहता ता कि अइना नमा पिँढी फे यी समान ओहके नाबिसरामे आउ चिन्हें कहिके । अइस्तहिं करके हरेक समुदाय, जाती अपना परम्परागत मौलिक सामान संरक्षित करके संग्राहलयमे धरले रखैतियाँ ता कि यी उ ओपनके पहिचानबनल रहे आउ संरक्षित होके रेहे आउ अइना पिँढी फे ओइन देखे जाने ।